Myani ngən ɗaŋ mya ɗya mə tuna kar yan ci tu a ngaan ma fi yaranta a yaranta ba ngər won daŋ mə kub gom soai sai gaskiya mə ci zali məri sosai a yaranta shi ne mə fi dukan tsiya zaŋ ya ndai lyawom kawai ngəndi mə dli lu mə naɗi a nga ngaa yalt kai a naɗi kə tu nga dan uwa wa kya təni kə sə ngab tlərəŋ gona a ngaɓi mya man ɗam mə vu ngəd to mə daka ngə ngai to yan cini nga ngər won ɗaŋ mə fitə a yaranta daŋ harjan gya gon ɗaŋ cya karwom ba tə ɗya tə fi iri ngəshi gya gi ɗaŋ myani mə fi yiŋ so pol ngə nen mya tuna tocaa poləm a lokaci gopi ngəndi amma ko gya nu citə yanayi wasəŋ ɗaŋ yaŋ shi ma tə fi a yaranta wasəŋ ɗaŋ ba la wo mal shi nga yiŋ. Daŋnin myani ɗaŋ min ma ga vi məri wom ma ta sa ngaɗi lokaci gon mya kwan tsəni mə fushi ngər won ɗaŋ mə fi yaŋ shiba ta taɓa tə fiŋ to yaŋ shi ma ngə shi gwa səŋ ɗaŋ ca fi myani ba ma taɓa mə yisəŋ ngəshi gya gye səŋ so ko gya nu ci tə gwa səŋ yan a caa ləɓi gin a poləm ngai.